फळ यी देवन दिली माणसयांग, जनवारांग खातीर ची एक डेंगी कशी। या जगान तारे तारे ची फळ मेंतात। थोडी कडू अस्तात तार थोडी गोड थोडी तिखटाय अस्तात तार थोडी आमा। थोडी मोठी अस्तात तार थोडी बारीक। थोडी बारी अस्तात तार थोडी विषारी। काय फळांची नाव मं६य असे आसत कि पेरा, आपोल, आमो, चीकू, कलींग, संत्रा, मोसंभी, द्राक्ष्य, अवोकाडो, जग्मा, केळी, आनी खूप।